א הויז און, און די יו עס עי בערך פיר ט- פיר הונדערט טויזנט דאלער. צווישן פיר הי- און פינעף טוי- און פינעף הונדערט טויזנט דאלער. אבער ס'דא פלעצער וואס איז מער <hesitation> פאפולעטעד ווי מער מענטשן וואוינען, דארט קאסט עס סאך, סאך, מער געלט.